Ia, famondroan̈a tômôbily zen̈y andafy an̈y tsy haiko tsarabekiny karakôry e. Fa <hesitation> ny azoko onon̈o fo mety nindrô zen̈y mety direkty ifain̈a akendriky zen̈y i vola in̈y alohakany alohany anao handeha hamondro. Aviô amy zay anao afaka mitondra izy in̈y. Ampodinao amy zay tômôbily aviô.